Misy karazam-pivavaka roa mazava tsara a Kore Atsimo ao, da tsy ino fa ny kristiany sy ny bodisma Laha ny zava-kanto ndreo koa ny tena mampalaza andreo ao da ny Kpop zao Da ny sary mihetsiky koa raiky Da ny fombafomba misy ny Seollal zao I Seollal zao da fombafomba atao lafa amin'ny tao-baovao iny